Si pigghia na màchina fotogràfica jiditali e si metti l'impostazioni chi si voli; si po mèttiri puru chidda 'automàtica' si unu nun nni capisci nenti. Poi s'havi a evitari di mittìrisi contra la luci. Quannu unu nquatra la persuna di fotografari, havi a stari accura a falla tràsiri nni lu schermu e nun tagghiàricci, tantu pi fari 'n esempiu, na parti di testa.